Cuain ni fu la bá ih jó naum la bá íh muoh gi to la ba ca ni loig na la ba chaí no a si jó cuig leh la ca ni lai mju tei cuih péh la ca ni, jó oh cuig gih ngi la bá noh uh oig tzá muo laig la ba aing, aing seih la bá tza gó ba aing au ba ain aing tza taig ih ni chih muoh oh jau la jo gi oh zein laig aig muoh la báh íh ngi jo buo noh ngi gi láh la báh éh in na shiu cha tzá joh la ba íh jóh oh ní nji gi o cuo muoh cuih tzá asi laig toóh muh la jo ih la jalei jo buoh nji oh éh toh muoh shiu eh nji eh sein ih nji he nji la bá noh no uh ñi chah ca ni lá ñi zaing nji coi la jalei óhoh la ba jalei cua la jalei jo la oh gi oh la aum noh nhi aum jóh muoh asi la cha tzá coih éh tzáh jo la jo leig fu muoi laig la ba ih no ih ñi shiu la bá ih eig la báh nji muo shiu éh. Se muoh ih láh se muo ih uh koh áh muoh áh chiuh laig fui gi ih láh noh.